Ɓaa ɓo yimangmunjang ka aara ɓoo nee jware ɓoo, mon kan liɓe ka yoomoo yan mo kan ɓaa jwat, mo nanghe sheke na yimi <noise> tii ɗe nuŋ na, yimi pili taa taa yamba na nuŋ kana nee ka ka yo aa kanɓoo mwa nanghe she yo nunka yo nan nee aa kannu she nunka yoo ka ɓaka na fuuna shee ka ka ɓakla fuu kwaa fek moka lishee mo nanghe yuu liɓee ka kan aa jwat mwa nanghe welena nan shi folee mori tii yee tana she nanaa nan shi nanghe nanshi nyonghe ye tanaa, nan shi nan shi dii kaɗi yan uri ya nele jware na bala dee aa, nan shii ɗee nuŋ loo na koo nan ba nigoo nan lo kiye tanaa ya, fek ye kan mo nang mwa nanghe, ka liɓe kamong kan jware na ko dang waa ɗii luk nungtanghe kana kane mo ɓiɓi na ye lul ti luku ti luki kani kanye nuŋ tanghe koo ɓoo. Ɓaa mon woo shi lulka yo nuŋ tanghe ka kwa ka kane yoo na kanɓo, mon ɓiɓna mon ɗingang ɗonle ɗee mon nanghe yanay weleeya. yuu libee ka ka mon kan jwana mo nanghe ye nuŋ shimshim da welee wee, ka mo shokle na, yili voro kaya tee jejwa mo shewena laka ti kana nanle loo yee ye yelka turina shee yelka tura, mo wula na lati nung wee kaya uli ya digan gelee shoo nuŋ jwaa, yuu libe ko ka in mong kan jware na mwa nanghe na yuu liɓe kung aiya nan shi shika ɓaka fuunaa, idan nan shi nan shi ɓaka fuunaa loo voro voro mo ka kan jwaare na mo nee ɓee? mo yemle teen shoo loe mwa wina mwa geena teen yadda yadda ka ya uli, ya kangleteen nuŋ shue, nan kannu nan pita shoo kwa nu ya ɗore ɓakwee nan kanɓo a eree nu daa a eree nu mwa eree ɗore loo kakwee yo, mwa pene teen loo vomo. Yuu liɓe ka mon kan mwa jware na nan shi ɗe nuŋ ki loo nan shee, mo dangwa moon yimɓo mwa uriri moma mwa yimi ɓaya ɗee nunŋ loo jwaaya ɗii koo yan jang jwat. Moma aa eree nu, shankati woolen nana erere nuŋ mon ereb mon ere nu nan shi ɗale mong eren ɓo nan dale yo, ka kwee nu aa ba nigoomo nu mwa ɗele teen ɗee. Mon ere nu moma yimin shimong yo geele na shoo ti ta vee sheje ya tati ya kume nung ɓankle, ya bene yan ba loo jwaa yan ba loloya yan ka ba nigoo loo nung ti ye taya she ye naya, kakwee yini ɓo. Mo ti ka lishee voro mwa ɗe liɓe ka kang ya ulli, kan shee da uli <noise> nung ka kane, shee nung ka kanɓo ya gele ti jwaa, na ma nun kana kan shee nunka kan ɓo geena, shooyan ta kwin nu mo eree vee kwee liɓe kaya er uli, shooyan ta kwin ɓoo mo eree nan kanna, shooti nunka koo namo mwa eree, nan kanna mon kanna moma shooti nunkako nung kwe yo idan moma mon ti yimi ka yimo tolefuun yo. <noise> Voro yo kween shanka nuŋ kana bale tuka, ɓaya yilla nuŋ ka yoheshit ɓo, ka kwee ɓor nanu ya nee ɓaka. Mo balee sheken she shi yuu liɓe ka yo mong kan jware na eree yimi ti nigoona. Eree yimi tii pilli ta ɓalla, dangha wa nan yele bereloo eree nung kwele ti teɓe ti nigona, eree teɓee tii niigona she ye lul, eree yana yi <hesitation> gee shoo nan ganye lul, nan gee shoo nan ti kelee aa? nee ko kari ɓo ɓa eree luk shoo ka nan gee, idan nan gee shoo nan ti kele kele, in kuma mong kan ɓoka mo ka lishee, mwa guɓin sheeke na mwa to, da uli ka ɓon loo nee, kan nu faa, ɓo uli danghe ɓo yi ɓo nee nejwaren tii inn kan luk nunghan ɓoo, inn kan luk nunghan ɓoo, kan luk nunghan ɓoo, pene loomoo nan pene loomong ɓo aa eree shangka ti voomo nu. Nama na ka lishee, yela lishee koo, voro yan loo nee ɗelee na kana yo shooti nung ka koo, ɓa nung kwee yi yoo faa mwa gelene shangha ti nung kwee yoo aa, mwa geena na ere uli voro shemong she na uli na eree urin yo na geela nungmo, na ɗena lana ɓo yimanlishee, ɓo ba sheke yina shi yimang bershit, kani teta ɓo kada ɓo pii nuŋ ɓoo nin gee aa kanen nungbgome kanen nungbome ɓo. Kane nunghin twalala, mong pii nungmo mong ɗilna loo nuŋ lo kane, mon gee mwa lul kung riga naa. Loo na da nigoomo nu kwaa ko nan nee nuŋ kanan yoo, kwa kwen luli lulin na lul kwee gba kwa ɓo kwee lulka loo nyanigoomo ɓa in yan taa nuŋ ko ka yo kwa mo kan ɓwe, na ne nu mwa nee jwee ɓake laka mwa nee yo. <noise> Yina shang mo kalishee ere lul ka mo uli yin shika, ko danghe ɗi yan yi yan uya innan yele nee shap a eree nu in yele gbome jeme shooa eree nu, in nan lukka ɓa keya a eree nu, mo ka lishee mwa <noise> eree mwa eree ten yanda ka ya ɗore uli ya, mo eree teen yadda kaya nele tumi dadiya fek ye nunkoo kaya nee kii kame loo, mo ere nunghi. Voro kayang loo ɗee jwaa, ko waiya <noise> tin mare shoo nan fuu yina ɓoo yuwalee ti shoo ɗili ti lulka ere nu a kane mwa jware na ɓaka fuuna koon ɓakeya a riga gelenu, a gelena nu, yin shiɓe a kanna nu bana taka nywale ti shoe in mong ɗillina, na eree ɓee in nan kanan ti nigoo kwin, mo ka lishee na pene loo vona yin shi kaa kannu, ɓakwee kuma mong luu sheke na loo nung kanan yina nan ne nyina ɓo, a gub shekena lo la ti ta kaka na nu, mon mangle fuu mo. Ka yila ɓe ka yila ka yila wii aa moma, ka ɓaka teen ka ɓaka teen moma uli kwaa ye lul ka mare ɓee shuu aa? ɓaka yo aa wii yuu liɓee yoo nan yele ii, aa are nu mong shi lareren gandit a yuu liɓee mwa kwa faa nan yeelee ii a yemlemwan shee mwa yuu bershimon yuu bershimo kuma mwa geena nuŋ ka mon larare yoma wiina ti shimo nu mo gbomle mo kpirit, mwan kane mwan yan nee jware na manghe, ai kung nuŋ katin sha nanne yo nan tanan pilin gong ta ye lul nanŋ tanghe mwa mon nee jware shee na na manghe nuŋ kwee, mwa digang mare nungna ɓa yi mong ta diɗi nang manɓo mong nanghe ka neen ɓake mwa loo teen ɗaa wishal, mwa mar teen iliye gangdit, a wi a guub nuŋ ka yina ɓoo shine mi gee shoon vong ɓoo yimanlishee ɓo nee sheke ti yelaliɓee ka tee ta ɓo. Duk yuu liɓe ka in mon kan mon jwaanan nu bale sheke, wola na lat ti nuŋ ka ya ne ka ɗoren tii nama kanshee na wula nungka mwa ne, ka ka tele yan tii, in mon ere yuu liɓe kwe, na ɗingan ne nungka kullum kina damuwa na, na kpa gbu na kpam nunkole na kan she gong. Baa dee mwa gbenee na ne nuŋ kenak she nane nanka ne nung kanak yo, a riga ɗilli nanu voro voro nan tata mo mwa geena a riga ɗilli kang lomo a gelenanu, mali yan jejwaa yo, aa ere nu na yemle shoo loo yuu liɓe ka yan loo ne ɗele shee na, na ɗingan ga lawe lem shangha koo, lem ti yelka ko kiloo nan yoo bemna shing ka, uli kiyee kan looshwaa kiya yoo aa? ɗan mee yuu lafub mo <noise> ɓa ulin ɗee, ko lemin ɓakeyaŋ kwa ka ga kan yina kayili gbome ti fuu da uli nee ɗelee ti yimman lishee ya nee ɓwe jwa kuma da ne ɗele yan ba yamban ti jet gong, yan yilli shoti yamba yin shika ɗaa ne ɗelee ya ɗingan gee nuŋ shimshim yan gee shooki yamba, yan gee ki shoo ka yamba kakaa yilli gbome fuu dadiya yan yilli shooka in yan yiyan maa uli nuŋ kaya babii nee ɓa yunglee yan tii ɓee? ya mare teen gee yan ma geena ɓakwee kaga ya nyonglee ya ya yilii ten shoo ka ka me ka nyongle looya. <noise>